So ɗi majjii e ley laawol egguru maɓɓe, ɗii pooli kaa ɗi njahan ɗo ɗi mboowaa yaade nde kaa ɗi njahan ɗi koɗoya ɗo ɗi mboowaa hoɗude. Ndarto kaa eɗi ngulla ɗoo gullaali woni.